Tintoó ka ka'anto jin kɨtɨ un, kɨtɨ un saatuti a kuni este. este tavati taka este nu nu já taka kɨtɨ te ñua te ñua yetɨ nɨɨti taka chukú, taka tiká, taka tikuaá xi nu jaa nu sa'ati a kuni este xintua'atɨ ñua te ñua nɨɨti ja yetɨ.